इतलिअन् चुल्तुरे। रेबे मेन् से इतलिनि। उतग्र मेन् से पेर् मुमेन् से चुल्तुरेउ। इतलिअन् चुल्तुरेअ। कोसि निरे त्क्सिस्त्रि अर्ले अर्किस्तिक् हेरितगे। अर्रे कुले निरे एक्सिलम् से तबए निति सलुमे। भिस्न लेन्ग्वे सेन्दिते त्क्सरो। इतलिअन् लन्गुअगे कलेरेउ। लितेरतुरे अर्त्। लितेरर्य् त्रदितिओन्स्। इचोनिच् अर्त्वोर्क्स् ब्य् लेरोय् दन्ते। मोदेर्न् व्रितेर्स् लिके इतलो पुग्नो। रेलिगिओन्स्। दिस्च्रिमिनतिओन्। सोमे। भनलितिएस्। फेस्तिवल्स् अरे जुस्त् अस् मुछ् अस् तेर्रिफिएद् बेलिएवे। फेस्तिवल्स् अन्द् त्रदितिओन्स् अरे विन्गेद्। फूद् अन्द् चसिनो। नोद विसोदो। सेन्त्सिल बस्स। सदो। तिते अन्द् पस्त विथ् सेअफूद्। मुसिच् अन्द् दन्चेहल्ल्। भिस्ने प्लसेत मुसिक्। गलिल्। देरोमग दुररेअ इन् मुसिक् अन्द् दन्चे। करिन्तेल गलिल्। मोदेर्न् मुसिच् ओफ् विब्रन्त् फोल्क् अन्द् वोर्क् स्चेनेस्। अर्त्स् अन्द् च्रफ्त्स् ओफ् विसुअल् अर्त्स्। त्रदितिओनल् अर्छितेच्तुरे। छ्रफ्त्स्। त्रदिन्ग् अन्द् फशिओन्। रव् मोदेर्न् लुक्सुर्य् त्रदितिओन्स् फ्रोम् भिस्न। स्पोर्त्स् अन्द् फूत्बल्ल्, च्य्च्लिन्ग्, अल्ल् विन्तेर् स्पोर्त्स् अरे मैन्।